<hesitation> Raha aminay ndreka alongany a aha, za aloha tsy mahay mandrandragna randragna fa, a <hesitation> fanda- fandra- fandranitana randrana mokony an, ohatra hoe mandreny randrana de viavy zany tegna magnano ananjy, de za koa tsy lava randrana de tsy mandreny randrana fa fa avy, za mahita viavy mandreny randrana manodidigna anahy.